Ny lafy tsara amin'ny fampiasana solon-tsiramamy sentetika fantako zao a, de izy le hoe sentetika zay moa zany a, de siramamy kely de efa mahamamy zavatra be, de iny zany zao de efa hoe ahazoana tombony, ny lafy ratsiny indray kosa anefa, izy le sentetika zay a de vita amin'ny akora simika izy zany ny dikany, de mety hoe misy tsy mazaka ny olona, mety mahatonga aretina maro.